اول شي حاول استغل الوقت واقرأ كتاب او مقالة على الجوال لو ما كان عندي شيء اقرأه ممكن اشوفه فيديوهات او استمع لبودكاست في موضوع يهمني ممكن بعد اتعلم شيء جديد زي <hesitation> تطبيقات لتعلم اللغات وحتى افكر في تنظيم جدولي لو عندي نت ارسل رسائل لاصحابي او اهلي واتحدث معاهم شوية.